El li al- oom li altoom rajawxiik ke kiktujuj kiib' pi jun chek tujb'al iib', neb'eey tujb'al iib' qet. am b'a wa' che rimajtajiik ool jun qatujuj qiib', xaqara' he qajapan pi jun chek tujb'al iib',. qajk'ax pi jun chek he tujb'al iib', xa' kela' he qaraq qachaak, rajawxiik chikyan li al- oom li altoom rimal la' ela' kirtz'onoj chek jun chaak chek cha'neem renejeel chaak, xapa' chech chaak rajawxiik jun tujneem la', jun nem tujneem qab'aj chiran, rajawxiik chikyan, rajawxiik chuwan, rajawxiik chaqan qanejeel rimal ela' qajritijan xapa' chech chaak ela' kitz'onsek wa k'o jun qawuuj re jun nem tujneem la', xa' kela' k'axt ke'l qachaak, k'axt qatijan, he k'o jun qawuuj re qak'utb'ej, k'o jun qawuuj che kichakan chaqan re qajrita'an, rajawxiik chikyan li al- oom altoom kiktujuj kiib' chipaam jun nem tujneem.